so ni miyama ikka mi suta e nder subi ɗi tagana en ɗi ɗokkole <noise> ɗi mi laato, gonda mi laato nyakol. Ngam juri mutccu, monyakol e juri muɗum a yaran, jurindin a yaha a torna ɗun, jurindin a waɗiranɗun ko hewi, wadu nyakol funa ni kol latotol a ɗawawi durgol. hani mi laato bubol ful gonda mi laaro nyakol ɓuraniyan ila bubu koddiɗi. mi yetti on.